إذا نبي نثبت برنامج على هاتف الموبايل أول شي افتح متجر تطبيقات مثل قوقل بلاي أو أبي ستور، بعدجين ابحث عن اسم البرنامج اللي تريده اضغط على زر تثبيت وانتظر لحد ما يكتمل التحميل، وبعد ما يخلص تقدر تفتح البرنامج من الشاشة الرئيسية وتقدر تستخدمه.